Eo am'telo akeo karazagna menaka fampiasaiko rehefa mahandro zany: <hesitation> menaka voanjo, menaka soja, menaka tournesol de ampiasaiko rehefa magnano frira ohatra hoe frira akoha na frira hena na frira katakata de afangaro lasary kindraindraiky, arakaraka.